Egya se shaŋ ma ve ma gyap se fwa akamu no okpɛ ko she dom ma seke gyo ombai no kpɛ no fusa ma evum agap se gyo ombai no okpɛ agap ma ne dakpa mane go olɔ ama ma seke fwa akamu na yama ana ma sa kpe kpa ba ana ka kpɛpa mase kpa shaga ma yere pei eti ma no se no num kapi ma gyo ombai ama okpɛ ko sat enama nasa cucu aje se gyo ombai ba yeno ombai mase ze ŋɔrok ma ba domi amu ma nasa son aje gyo eŋke gya ama moso fwa egya siwe amɛ mɛ dina ko akamu di wua egap mu we vica ama muso gya ombai amu nasa cucu egyo ombai ma bama ama mu geno ombi ma ba ma ama mu geno ombai shaŋ muso ze masene ze ŋɔok domi amu ma nasa cucu na sena cucu aje gya eŋke gya no eŋke eka ba se akamu ne fwa je ge dadi ma pɛi eti ma se no num naci ma gyo bai